Ye napojinna mangoto nennia mamotoroq yanaritu motoroq narekko mamotoroq kiq de nala kiq maceq magittaq kiq gangka lettuq ki tujuattaq de nala kiq maceq